Dito, na má di na bʋ mɩsɩ fɛmɛ, sɔkɔrɔɔwá, ñ ba vóŋ sɔkɔrɔ báa táa aŋkɛ mɛ, ñ ba vóŋ kɛ, maá dikɛ kéé yá. Báa ambʋmɛ lɔ ba vóŋ sɔkɔrɔ, maá dikɛ kéé yá. Bʋ tá sɩ táŋ kayé wɔ, kánáá maá di bʋ mɛsɩ fɛmɛ ŋsɩbɔɔ maa gɛ yá.